Mahakasiky gne fampiasa teknôlôjia, <hesitation> raha amign'evitriko izy, ilaigny e fampiasa azy ka ame fahaiza-magnaon'ny olombelo satria <hesitation> efa kila raha aby zany ilagny resaky teknôlôjia amizao io zash m- agnisane magnampy olombelo zany izy e da ilaigny zash izy ame fahaiza-magnaogn'olombelo.